कुत्ता घरमे पालन बारो एक इमान्दार जानबर हए । खास करके रात बिरात घरकी लखबारी करनके ताहिँ कुत्ता पालत हएँ । कबही कबही कुत्तासे सिकार फिर करबात हएँ । कुत्ता अपन मालिकप्रति गजब बफादार होतहए । मालिक जो जो कहत हए कुत्ता बेहे बेहे करत हए । अगर कुत्ता अपन मालिकके तमान दिनतक देखन नाएँ पाई तओ जब मिलत हए खुब स्नेह दिखात हए । भुँक भुँक मालिककी गोदिमे खुब लुट्पुट लुट्पुट करके चढन करत हए ।